Obworo buratuma eby'obwegyese bitagy'endagye omumeisho kandi obworo buratuma abaana batoroka omu mashomero ngu baze kuronda esente z'okwereeberera ninga shi obworo abaziire barakwata abaana babagyeme omu maka, abaana b'obuhaara babagyeme omu maka kugira ngu babone esente.

Kubugwa ebintu by'okukozeesa baaba bari mumicwe

Ebyokurya ebi ndadya ndabiiha omu katare, obumwe mbyehingire obundi mbigure omu maduuka.

Omwani mwingi nigutuma abantu baatunga esente baraguriza gye amagara gaabo

Mu Uganda abantu barabaasa kwerinda okusaasaana kw'akakooko ka siriimu baayetantara obushambani.

Turakozeesa efuka omuhoro hamwe n'enkoni omu kuhinga nokuriisa

Okuza omu kakungu nikireetera omuntu yaagira emicwe mibi, emicwe mibi nk'ey'okureesa okunywa amaagwa kandi kimureetere ata atatwaza gye abantu baha kyaro obumwe oshanga ya nka yanywa nk'amarwa atandika kuteera omukazi weeye

Tushemereire kuhabura omuntu oragyezaho kuteganiisa omurema kureka kumuteganiisa ahakuba omuto t'asheka kirema.

Naahuurira naaruha ninza aha kaduuka, ngura amaizi, ndonda ahantu hahunami, nshitameho, nduhukweho.

Yaareeba ebi banywani beeye barikukora nawe aratandika kubikora bitandike kumuteganisa munonga atandike kushambana kwiba kureesa esigara

Abahingi nibashukyera emisiri yaabo n'emibazi eyaakubaasa kutangira ebikooko hamwe n'endwara ezaakubaasa kukwata emisiri yaabo kandi n'abatungi nibashukyera amatungo gaabo n'emibazi kandi babonereze n'aha matungo gaabo garikuraara, okutangira endwara.

Abazaire nibabaasa kwegyesa abaana baabo ebibi ebirikuruga omu bukungu

Abantu bararuga mu kyaro baze mu tawuni kuronda obuhereza burungi nk'amashanyarazi, enguuto nungi, abamwe baraza kuronda emirimo.

Abaana b'omukyanga kyangye barazaana omupira, barazaana ekyeesho, barazaana eby'okweshereka, barazaana eby'okwiiruka, barazaana eby'okuguruka.

Turagaiha aha mugyera

Okushaba kiratuyamba okuguma tu twine amatsiko, okushaba kiratuyamba okugumisiriiza, okushaba kurataho obusingye omu maka, okushaba kuratureetera twakunda Ruhanga kandi okushaba kuratuyamba okumanyana na Ruhanga weitu ,tukamugambira n'ebizibu byaitu

Nibibaasa kureetera omuntu ekizibu waabigabira abantu abari mu muhanda

Naamara kurya kyakiro, nindinda edakiika eishatu, nywe egiraasi y'amaizi nshabe reero naamara nze kubyama

Nitubaasa kuyonja ebinaabiro nainga shi kamina okuzisiimuura buri eizooba kugira ngu zirugemu oburofa n'enziro

Ebi bitongore by'abahingi n'abariisa bitumire abantu baamanya kuhinga gye n'okuriisa amatungo gaabo, reero bakatunga esente baamara okubiguza.

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokuba ahabwokuba tiine okumanya nyesya oku eraabe

Eminekye ekeeyongyera kutemba aha beeyi

Turakira kurya ebitakuri, emondi hamwe n'ebihamba

Kubeegyesa nk'oku bashemereire kukuratira abakuru kubateekamu ekitiinisa.

Nintunga enkoko, ente, embaata hamwe n'embuzi omu bwingi.

Ebitongore by'obwegyeesi hamwe n'ebibiina by'abahingi biratuyamba kushanga ab'ekyanga bataaburwa eby'okurya kandi kiratuyamba abantu kubona emiriimo nka abahingi, nka abariisa, nka ab'okwegura eby'okurya barabitwaara omu masitooha.

Ekyo nikiyamba omwebembezi kumanya ebirikuteganiisa abantu abarikwebembera, aronde eki arabaasa kukora kugira aba bantu baakwebembera babone nk'oku baayanguhigwaho omu mirimo zaabo ezi barikukora.

Okunywa amaizi burizooba kiratuyamba emibiri yaitu kugguma etoomire kandi kiratuyamba kusheesha enkari etari ya kinekye

Ediini omu Uganda neejumirira okujwara kubi, okujwara ebigufu omu baana bato n'omu bantu bakuru, ekireeteire abantu baingi baatandika okujwara gye.

Ashemeri ashemereire kuba ari omwebembezi murungi kandi arahurikiza abantu ebi baramugambire

Akakungu nikarugamu emicwe mubi nka okwiba, obushambani ebiratuma omwana yaaruga ha muramwa gw'okushoma, ahendere ateganisize emishomo yeeye.

Naaza kugyenda mu kasheeshe ndasiimuura mu nju, ngitereeze, ndebeke ngu naagisiga mu buteeka, naamara njware, mbwenu mbone kugyenda mu ahi naandaza.

Abaziire barabasa kuha obuhambuzi aha baana baabo ahabintu ebibi ebirikubasa kurugira omu kakungu bikaretera akabi aha magara gabo.

Nitubaasa kuranga amabizinesi gaitu ga butoosha ha Intaneeti.

Nikireetera ekyanga kyaitu eiziina ribi aha kyaro

Nikiyamba aha kukwatanisa hamwe n'okukurakuranisa ekyanga kyaitu.

Nkashemererwa naayeshongora naasiima abazaire bangye nahiika nintamu naza apusi watisaapu nika nintandikiraho kukoresa esimu naagambiraho banywani bangye boona mbwine esimu

Okwekyebeza kurayamba abantu kugira ngu bamanye amagara gaabo oku g'emereire, n'anokubaraamanye endwara zi baine omu magara gaabo.

Tushemereire kuha ekitiniisa ebintu by'abandi omu kyanga kyeitu kugira tuture hamwe n'obusingye.

Abakaikuru n'abagurusi turabaasa kubereka ngu beine omugasho omu kyanga kyeitu tureegyeesa abaana bato kubakuha abantu bakuru ekitiniisa, kandi abakaikiru n'abagurusi tubageite omu bibiina nka eby'abandi bantu kandi tubareke nabo bakore nka ebya ondijo muntu arabaasa kukora.

Nitubaasa kuha ekitiinisa abagurusi n'abakaikuru omu miringo egi nk'okuba nk'okubahurikiriza ebi barikuturagiira nk'abantu bakuru tukabateekamu ekitiniisa hamwe n'okukuratira ebigambo byabo eby'obwengye

Abebembezi beine kuba barashitamiisa abaantu ab'ekyanga bakabagambira engyeri eyi beine kuba bareetwazamu n'ebintu ebi bashemereire kuba barakora birabaasa kubayamba kutuma amagara gabo gaba omubuteeka.

Nibuyamba abantu kwetegyereza ensi oku erikugyennda

Korona ekatuma amashomero goona gaakinga

Ebitebyo birayamba abaana baitu kumanya ebyabaire biriho kare kandi birayamba abaana baituokwetwaza gye kandi batashiishe eby'obuhangwa ebitebyo birayamba abaana baitu kuguma baine emicwe mirungi kandi bareetwaza gye nk'abaakare

Amabanja g'esente nkye garayamba abakazi omu kyanga kyangye okutandikaho za bizinesi omu bukye bwazo nk'okuguza amakara ezirabayamba kukoramu esente z'okwebisaho.

Ebyokurya ebimwe turaba tubyehingiire mbwenu nk'ebihimba nanebicoori, obumondi kwonka ebimwe turabigura mu katare ebituraba tutarahinga.

Abaishiki omu mwanya ogu nibakira kuteganiisibwa okuza omuuka baakyari bato bahendera baababonaboneise kandi barugireyo

Ndahemba esigiri, mpaate ebitookye, mbiteeke omu ndeere bitogote bise reero mbinyige

Obwire obu naahuuriire amashemererwa maingi bikaba biri ebiro abiri n'abishatu by'okwikumi na kumwe enkumi ibiri abiri n'ena. Nkatunga diiguri naashemererwa munonga kandi n'abazaire bangye baashemerwa munonga. eryo eizooba mazima rinkanshemeza. Nkatunga amashemererwa maingi.

Omumusiiri gwangye nimpingamu ebihimba, embooga, ebitookye, emoondi, omuceeri, ebitakuuri.

Abazaire abamwe baragumirwa kuhikaana n'abaana baabo ahabwokugira ngu abazaire abamwe barakorera hare munonga kandi tibakaagira obwire bw'okuhikirira abaana baabo kandi eki kirabaasa kuhinduka omu miringo mingi nk'oku oganaizinga za miitingi kugira ngu babe hamwe

Abakazi barabaasa kuza kuhinga omu musiri omu kyanga kiitu

Okureeba ngu ebinaabiro byaitu hamwe na kamina byaba ebiyonjo turabaasa kubiboneza n'amaizi hamwe na omo twamara kubikozesa kugira ngu twite obukooko.

Ntungire embuzi enkonko nan'empunu, eee, nibyo ntungire nyowe nyowe nkaanye nk'omuntu. omuuka

Ninteerera banywani bangye tugaaniira naagira eirungu

Nyowe nk'omu kristu omu kyanga kyangye turajaguza noohiri omu miringo nyingi nk'okuza kushaba aha kyaaci, tukagumizamu tukahimbisa mukama, hamwe n'okuteeka ebyokurya biboniire, n'okunywa gye.

Ebyokurya ebindarya nimbiiha omu maduuka